בעט'ס קענען נישט זעהן, אבער וויזוי גייען זיי ארום אין די טינקעל איז זיי מאכן א געוויסע מינע קול, וואס דער קול הערן זיי ווען ווי לאנג ס'נעמט ביז ס'קומט צוריק צו זיי און זיי פאר <hesitation> פארשטייען זיי ווי ווייט יעדער זאך איז פון זיי, ס'איז כמעט אזוי ווי זיי זעהן דורך זייער הערן.